o va Mɛksik tun ni pla nɛ ɓa wero takɔse ni ɲan a pla nɛ ami ho Mɛksik tun yurɔ yurɔ yurɔ wure ho besosi ɓa nucoza na ma ho pla nɛ ɓawe bira lo mɔle ho pla so ɲan ho ɲan san'anmi ɓa se matete